Tɔ, <hesitation> iwa, iwā nkpi, iwā nkpi me, kutun kɔ̄ nwā nkpi nɛ, <hesitation> a tɛmɛkɛm suswee. A tɛmɛkɛm miyɛlɛ lɛɛ wa, nwā nloo, n fara miyɛlɛ a a kusrukpɛ, dɔmin nkɔ̄ wa za nyɛ kuri na, ɔ zan zɔrɔ kusrukpɛ ma. Kuma kusrukpɛ kɔ̄ n zɔrɔ nɛ, a tɛmɛkɛm. Nwā nloo, n fara ncoo kɔ̄ n bɛ kɔ̄ n bɛ naa wa kukpo. N bɛ na kusrukpɛ kukpo nɛ, kusrukpɛ kukpo nɛ tɛmɛkɛm, a tɛmɛkɛm kuma, n naa nɛ, agitā za ma, la swe gari wa, la di nɔ agitā njɛ blɛ wɔ naa makarantā ma, wɔ na kusrukpɛ ma <hesitation> agitā lo za kɔ̄ ɔ̄ ta ma. Amma, iwā ki la wā, kila wā nkpi nɛ, ki la wā nɛ, nzanɛ imɛ nzanɛ ma, ba kaa rɛm lukpɛ a a i- ikplɔ lijili n lukpɛ a- a- aatɔɔ vrovro bɛ linyɛ la nɛ. Tɔ nkɔ̄ a za manyi kɔ̄ nwā nkpi, kɔ̄ n ku kucɔ kin n naa kusrukpo na, n di pɛngā na zan, nyɛ da di bɛ bɛnɛm bɛ cɛnɛ nɛɛ Nyɛ lo zaa wii bɛnɛm bɛ cɛnɛ ma. Soo, akpa iwā nkpi kɔ̄ wā nɛ, inɔ ka bɛ dzi nagiitā nzanɛ, inɔ ka bɛ vɛ jɛ kɔ̄ ba pɛ mɛ nzanɛ, kuba bɛ bɛm lukpɛ minya kɔ̄ lan kplɔɔ li e litafi na- natɔ vrovro bɛ linyɛ la nɛ. Nyɛ bɛɛ, iwā nkpi ka kpɛ tɛmɛkɛ akpɛ a a a a jɛm nɔ agalo nzanɛ nɛ, nzanɛ ma, imɛ nazanɛ, mɛ di, mɛ di, mɛ di mɛrɛ minyɛ iwe, mɛ di mɛrɛ adza iwe madā na. Nicɛ za ma kɔ̄ n wā nkpi na, nzanɛ, baa kɔ̄ n mɛrɛ dzii iwe. Imɛrɛ dzii iwe nzanɛ, ɔ na za kɔ̄ n- nzanɛ ma <hesitation> ku- kusrukpɛ iblɛ ba rɔm, kuba ki mɛ bɛ imɛ bɛ kɔ̄ imɛ, kɔ̄ mɛ bɛ kɔ̄ mɛ bɛ mɛrɛ adza ba iwe. Imɛ bɛ kɔ̄ mɛ yaka adza ba iwe. Kutun kɔ̄ na kɔ̄ na yaka ba nɛ, ba za lɔɔ daa muna. Ba za lɔɔ daa ma, ɔ na na mɛrɛ ba iwe, ban pise agalo dɔ wa. Soo, ɔ nini iwā nkpi ki la wā nɛ nzanɛ, inɔ kaa bɛ ka bɛ dɔ dila agitā ta nɛ. Nyɛ cɛɛ, nzanɛ, <hesitation> iwā nkpi ki la wā nɛ, a a a a tɛmɛ- tɛmɛkɛ rayuwla, miyɛlɛ a a si madāā, miyɛlɛ <hesitation> a a a rubɔ la. N rubɔ la nzanɛ kamin kuba zɔrɔ agalo, tunu kɔ̄ ba pɛ kɔ̄ la minyɛ blɛ la wā nkpi, ba pɛ ki la minyɛ blɛ la di asi La nzanɛ ba pɛ ki la minyɛ blɛ la di <hesitation> la la pɛ iwe nzanɛ bɔ nɛ, la pɛ gā ki la di zɔrɔ nɛ bɔ nzanɛ bɔ, kamin kɔ̄ ban zɔrɔ galo, kamin kubann ma agalo kupɔ̄ nzanɛ, ba ta kɔ̄ kai iba naba ki ba na pise nyɛ nɛ ka dii ba, aa bɛ jiiba nagblā. Tɔ nkɔ̄ ni ba rɔ, ba ba rɔ la daa nɛ laa wā nkpǐ, nzanɛ kɔ̄ ba zɔrɔ agalo nzanɛ, ba bɛ rɔ la wa ki la na jɛ ba nagbla na. Soo iwā nkpǐ ki la di wā nɛ, a jɛ la pɛ aga suswe. Nɔ iwǎ nkpǐ nɛ, kɔ̌ ba rɔ kɔ̌ iwǎ nkpǐ nɛ, kɔ̌ ba rɔ kɔ̌ iwǎ nkpî nɛ, a di agalo wa. Nyɛ ka wǎ nkpǐ, a di nyɛ kɔ̌ an sha, an swe kusono ncoo, ɔ swe kusono, a za iswe kusono, nkɔ̂ swe kusono nzanɛ, Kɔ̄ ɔ secsi an an zuzwa ritre, soo iswe kusono a kan nɔ agalo kan kplɔ aga yibrɔ, ava kɔ̄ ɔ di swe kusono kan nɔ wɔ aga yibrɔ, nkɔ̄ di swe kusono nwǎ miyɛlɛ zwazwa, nɔ minyɛ kɔ̄ ba ba cwe si nɛ, ba swe kusono iyi, ba swe kusono because nkɔ̄ ba ba swe kusono nnɛ, kɔ̌ ava kuba swe kusono klɔ, kɔ̄ akpa kɔ̄ bɛ bɔ kɔ̄ ɔ nini ba cɛnɛ. Nnɛ, n di aga kɔ̄ iwǎ nkpǐ kɔ̄ n wǎ nɛ, kɔ̌ n bɛ ni nɛ, an jɛm cɛnɛ aga suswe lukpɛ an anrayuwa mɛ lukpɛ agǎ kɔ̌ n di zɔrɔ nɛ. soo iwǎ nkpî mɛ a tɛmɛkɛm.